﻿नाखून कार्ड को जो कटरा हो जाए सबसे पहले ध्यान रखना क्यों अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए जी। मैं थोड़ी तेज बुलेट हो ताकि नागौरदिन का टाइम काटने चाहिए बाद में दर्द कर दिया लिमिट इतनी सी कहानी चाहिएतो।